Untuk tao na keran ta bocor ndia pertama ndia ho'u Ita liman neu tang a pake kunci terus Ita putar mur terus kompresi na berlawanan arah jarum jam a, kalo kebocoran ndia ana ta nate'e sone ita hrus tao segel no pita terus Ita matikan pasokan air a lo keran a no Ita kasmti keran eksternal a.